يعني أنا عن نفسي افضل أني أكون في خيمة على جمة الجبل يعني أجواء الجبلية تعطيك يعني شعور بالإنعزال، إسترخاء، راحة، الهدوء النقي يعني كمان إنك تحس بمغامرة والله أما القلعة العتيقة حلوة يعني لكن تحسها مليانة تاريخ أجواء غامضة ما تحس بنفس الحرية.